کینیا یو رنګین او متنوع کلتور لري، چې له ګڼو قومونو او ژبو جوړ سوی دی. خلک یې میلمه‌پال او ټولنیز دي. دودیز رقصونه، موسیقي، او رنګین لباسونه یی د کلتور ښکلا څرګندوي.. وحشي ژوند، قهوه، او قبایلي دودونه د کینیا د هویت مهمې برخې دي چی دی برخو یی دوی په نړیوال سطحه مشهوره کړی دی